Tamin'ny-tamin'ny telo ambin'ny roapolo sy sivanjato sy arivo o, niakatry be ny vidimpiainana tany- tany Allemagne ary tena hoe namotika an'i Allemagne io zavatra io <noise> nandritra ny fito tona de tenanisy ny fidinan-fidinana arabola tao Allemagne? I Adrien Gosbis tamin'ny mille neuf cent trente na tamin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo dia nasehony ampabemaso fa nana trosa betsaka i Alleman- Allemaigne.